"مزايا الشهرة ان هي بتفتحلك ابواب كتير بتسهلك حاجات كتير يعني لو انت مشهور وداخل مكان مش محتاج نستنى طابور مثلا او كده بيكون الناس عارفاك ف <hesitation> بتسهلك الدنيا وبتساعدك بتدخلك علطول مثلا هي عيوبها بقا <hesitation> الزحمه الكتير اللي حوالين الإنسان والتعب النفسي من أنه مش عارف يعيش حياته بشكل طبيعي وان هو متراقب طول الوقت"